أهم معتقد بالنسبة لي هو العدل، لأن العدل أساس أي مجتمع، كل واحد يعامل الناس على أساس من المساواة والإحترام والكفاءة، بس تلاجي في عدل ما بتلاجي سرجة، ما بتلاجي أي شيء ثاني.